Ijtu tambien je syaput jete mespatä wa'kutyän yo'te tze'u, polvo syaput y yäti pujtu tambien en barrada'mpä syäput tzinhtäjkajku' ijtu je este yo'te tze'täk tambien, ijtu de distituta'mpä, por ejemplo que tambien wina' puro ti'ak'ijna este mas mantonhpapä roma, je roma'ijna famoso, yäti distintota'mpä syaput ijtu, je syapu't nkastzinhpaptä e ijtu tambien je polvo syaput, jete muspatä ntze' hasta piso, wa'kutä ntrapeatzäjku jetkyota sirvetzäjkyajpa, y anteriormente ijtu'ijna je tzinhtäk nyäjmayajpapä jabon de cochi, jabon de bolita jetji'nh tzi'nhoyajpa pe yäti ntatä nkenpa, jiko' yäti como modernizatzäkpä' mumu titya'p, jiko' yäti ijtu de polvo, itke' ti'yäk syaput en liquido wa'kutyä ntze'ya äjtyä ntraste, wa'ku jana u'kyaju, wa'ku limpyu ijtyaj, jenyanhkä'.